Aupossum de Virginie. Zay gn agnaran biby mpanao mody maty lafa misy loza mandindogna anazy. Gny voro gn tena atahorany, Voromahery. Lafa mandalo amin'izao gny voromahery da manao sary maty i tsy miay. Mahavita tsy miay mintsy.